والله يمكن اختار أكون صقر, الصقر عنده حرية يطير بالسما العالية, ويشوف كل شي من فوق, وتحس إنه قوي وسريع, يعني أقدر اتنقل بسرعة بين الأماكن, واشوف العالم من منظور مختلف تماماً, غير كده الصقور معروف عنها الفطنة والشجاعة, وهذا الشي يعجبني, وشرأيك؟ أي حيوان ممكن تختار انت؟